Puej shix sajier a notcu shiael eliemuel miñaguiel almendra amacuchiu undiew macuch ñusecu munyiu pasarla triste pajaw a veces andiel por asiel de tan mucush meat cueñaj de tan la triste estar deaveces tanyou mucocho undious aguel moda alok ñengoy show alok cul showelshiel de almendra que de lemon alok ñiu o will dey de mango aguesh alokñengoy